<noise> upundiulune ndiulile kwijijini sana nandikurya ukijijini sana. Ila amasingira ukututami kuwa masingira kwani kuni, kwakujini aya kakujijini sava ubaba nalikuno kuhule lumwana, uku avoneke vakujinya au vakujijinya umwene ukutali niwuweso, alilumwana hefisasasasa <hesitation> alikulile umwana masingira kunya sovere. Kulivanwa avangi, ilile umwana vakisasasasa, itereka imboka ijamajani itumwa nuvana nalitsakile umwene umwana uvamwene alisakisupu. Ili uwe kuwawesa sione twirya sione tuvomba, kamu umwana ujungi, ita avana vamwene vavombe vilekile ukuvomba imbombo umwana uvanine! avomba kimbombo kumbe ikunanga umwana hekimaisa. Umwana ujungi ikulipa kiva kuvako kuluhulimile imwa, ukovomba imbombo ata ukusuka isyombo sisyenile imwa, ukutu uvidekire imwa, lakini avutukurya amasingira konipahi saiji paka umri uvu, wotusovisye ajitwilime ibiasara jinavoneke tuvombe koamaisa koni tovomba. Koo akulivana avangi, vibea sehemu wivona umwana namiaka ishirini ili ukusuka uvukalileng'wa, ukudekire imwa, ukusuka imwenda ilemwa saba akatsovelitse ukunyumba ukuta, unasisimuka pavusiku, <noise> uvekojela kudadu uvambombo ati da- dakausulo unywe ichiai, furani itsiulunywe ichai tsiulule uvugali. Uvuli mwidalasa amuni imbombo itsyo kimicha hamuna, wawe twi- pousiku tunasisimuke, tukava nimbombo ujungi jitove ideki, ujungi jisuva isyombo, ujungi jifyakilila ijiko, ujungi jifyakire uluvanza, imbombo sinasipo tulutaka kusyuke. Ila amaisa kahuta- ujunge abyake kwilima umwana uvajaho beka ikwilima avai- avana vavanino uve ubyake kwilima uve kuisika kunyumba avana vavanino vavasike kunyumba ahaaha. Twivone kama twibia kusyamba haya le- ilelo kusyamba haya tuvukwe, elelo ku- kuilima bdaku haya tuvuke lelo kuvyala nduku tuvuke. Ila sio kuta, une ndibea ku- ku- unebea kusyulu uvubiake kwelima ahaaha, ako sio maisa ama- avana tufundisake imaisa kasehemu syonisyono, iwesabi isehemu ijingi kasikivona, napalimo nuvilinda kunymba, voni vibea kuilima. Haya ukasikoku utengule ukushangaa inu umwana uju, jivomba ki- jivomba mbombo nyihi haya natudovele ukutevele ukuteva haya, jise ikipangai kasikoku ukwivona uvulipuli ulukuki, ujuwita tsura mulivangusu tutamake haya! iuve usuguwe hasa ikiemwene, jitama naani, ukulima nakilili ukusuka imwenda nakilili kutu uvideki nakilili alikukojera udada uvambombo asume. Alikukojera umbo- udada uvambombo kaviala, lukojera udada uvambombo atereka imbuka, haya anasike isehemu ijingi uvusuwe lino puisikia ngajikata navandugu vavene nakawesa ukutamina, kwasababu. Isika kunyumba isikai isika ivona kudeka kutovirwe ideki, vaterihe umwene ikujira ukwilangwa tsululi, sulukende tsu- deleno beaka kwikona, akaseka kuvukeni vomba kivo kuwani, kuwani kwqapiha sihivomba ikizimbombo isyakuta. Suvula kila kinu suvuli isinge sivule mukujongesa, ubyaka ukasuke imyenda, ubyake, ubyake ukatuve ideki, ubyake ukasemmula uluvanza. Umwana afundisa amaisa akonikoni amasi- amaisa makumu! hiyasi amaisa manonu, hiasi eehe votwibihevo, lina avana avu- tangia vyolo ilkumbulu livasika kikwibata, tangia vyolwa ili- ideki navakililo ukutova tangia vyolwa, iukusee ataukunya apamanyasi muluvanza navakeriri kaa! <noise> kovelevule amaisa twatufundisa konikoni. <noise> Umwana sovelake imbombo syoni ilelo ibyakuzu, eehe! lilindi isuka imwenda kunyumba kufundisa, eleleo usuka kisyombo, utova ikideki, usu- utu- ukea kusembula kuluvanza vutwika, kilavu wita kaa! ila lulindie nukunyumba tuvute tukalime kidoko <noise> ibyakusyamba ukuafundisye ukuli- ukukomolo kuvyala amasebele, au vupeimba, au ingano ufundiswe uvulima. Inove tangie umwaniolwa aviusise akadada vambombo, uve akavomba indee, uve akavomba umwana uvave viasike vilola ndee. Hilavu utonda uhifundisa kuwani udad uvambombo iva namaisa kamwene namwene, tweifundisa kevandu, tufundisake avana viitu tuleke ukudekeresana, ukuta mbona umwana uva ujuvaana ulavajie vajiangu, kumbe uvuwita ndinyanyasa ula vukufundisa amaisa, kona kakila uwapibia kutengula akamwene, wivona kaka nakamwene nakikusumbula, uvuma nuvave kisika kihusumbula mara vasisemile hukosya ujira kunyumba wisika utaminane, haya isika kunyumba ivasiko kuavo kulimilemwa. Ukusika imwenda ilemwa, ukukahe kilemwa, lino jivasike ukwanywa uva- ujupambana kina vijiuve. <noise>